फ्रिज भनेगो पगागा रे नबिगड्डे खानेकुणाहरु राउथाइ लागि काम आउन्छ । अब पगागा खानेकुणा चौ_बासी राख्तो पण्यो चौबिस घण्टा या तै भन्ना <hesitation> बासी राउथो पण्यो भने नबसाउन नबिग्णेउ तामी ढुसी नपलाउ भनिबन खानै मिल्ले अरेर राख्या हुन्छ । अब फ्रिज जाणीमी भन्ना गर्मीगा बेला बढी काम आउन्छ । अब तरल पदार्थहरु पेय पदार्थहरु खानो पण्यो अब जस्तो छाइ दुध अब चिसो खानेकुणाहरु खानुपण्यो भने ताम्बो ठण्नो बनाएर खानाइ लागि फ्रिजम्बो राख्या हुन्छ । अब त्यसरी राखेपछि <hesitation> आँत नअख्रेउ अख्र्या आँत निगो बनाउनाइ लागि पनि फ्रिजम्बा खानेकुणाहरु राख्या हुनाछन् । अब फ्रिज अब कतिले अब हरेकका भान्सामी अछेल त बत्ती भया ठाउगा हरेकका माइसा घरम्बा फ्रिज राख्या हुन्छ खानेकुणा केइ राख्ताइ लागि । तैभन्ना बाहेक अब ठुल्ठुला पसल जस्तै अब रक्सी पसल भयो डेरीतिर भयो <hesitation> तैभन्नाबाहेक अन्थारी अन्थारी तिर लै आफ्नो खानेकुणाहरु राख्ताइ लागि फ्रिज काम आया हुन्छ ।